Pi fari na coreografia è importanti sapiri lu stili e lu contestu di la coreografia stissa. Doppu è importanti scegghiri li robbi ca li pirsuni di la coreografia si mettinu e pi finiri la musica ca si va a sunari. Un aspettu tantu importanti è la sincronizzazioni di li pirsuni, ognunu havi a sapiri chiddu ca havi a fari e quannu lu havi a fari.